Men ko’proq klassik qo’shiqqa qiziqqanim tufayli pianinani chalishmi xohlayman. U bilan men ko’plab mashxur insonlarning musiqalarini chalishim mumkin. Va albatta bu menga judayam ajoyib zavq baxsh etadi.